Qomedia yoki dramadan birini tanlash kerak bo'lsa, men qomediani afzal ko'raman. Chunki u kulgili va kayfiyatni ko'taradi. Shu qatorda, <hesitation> stresdan qutilishga yordam beradi. Shuning uchun men qomediani tanlayman.